Gny fagnasehoan'ny gn'amboa gny fireketam-pony amy gny tompony da izy mihosihosy anazy, falifaly nofa mahita anazy, magnaniky aby gn'ahin'ny gn'amboa. Da afaky komandin'ny gny tompony. Mandehana ariky da mandeha eriky, mandehana ariky da mandeha eriky. Da mivovo kelikely izy magnaseho anizay firaketam-pony zay. Magnampy koa izy amy gny, gny tompony vo misy hagnampia. Mandeha amy gny toera ze omban'ny gny tompony koa izy. Zay fomba rehetra zay gny agnasehoany anazy.